Shií ku dor-dor a mən rig jəg ama bai səb yeri zan, ama yi zəg iri zaa apəm mbai tuo mpən zəg zapər wah kai nzəg səbbre zapər, nma səbb a funre amah səbb re wəru mri kad zau a shian hwo kai nzəg sire ke nun beh ma keid a fuo hu kai nma zəg dad ma dab rig ma yand rig bəg kenna pyena a bai van hwo kai ne nuri nzəg ye ya bo be bu zayeb ama yəg arig zab re konni koh bəg zab wah re ba bəg rig zab bəg funishumen, bəg ma zab wuh ama bai ya ke kai mbai tann, a bah, bah mbai tann re peri mfumri ma vodrig nəm shi nəm afumri re peri mfumri ma vodrig nəm shi nəm afumri re pen, a sham-sham huo peri kai ndan hwo kai nzəg bu bəd yei beh ma keid a rig sid kayang vo yei har mro kadzau ma banrig toh ashe kinnau aziu abai msub peru re yei nsig tag-nsig tag ma lob bai ri nma won-won, won-won nma shi-shi mye yn-tai a fumri ama ya akan ye zəg yeri zan ape a nan-nan a ma bai, abai tuo mbai pam nzəg ntuo nsab ama sab rig a zəg dəb re nun ma ka sa rig akah vun bəg kinnau pyena nzəg yeya bo be bu zabai. Ama ye zab rig ashe kinnau a bəg rig tan wuogha yei mri kedzau ama bai abai tən wuougha a rig babbahi ama mən hwo kini wah a zəg azau ke adəb hwo kai nzəg swog ke kwoi koh rubber ma bai kuma ashe kunnai awah najini be keid ashe kinnau wuogha ama ya sa nma ye zab a zəg bai nbai tan nfumri re peri a rig bah ku re dah-dah nma gbahnaulwah rig a hwo kai aturowa a rig famri re pen rig bein kurig bein san-san ama gbahnau wa rig a hwo fuu yei nsəg kyang voh re yei aman rig fam ri mritadʒau ma tag-rig a van hwo wudo beh raiʒəng nvan aziu wuryei nma van aziu wurwa yei akyaŋng joh-yeo kyəng-kyəng aziu ma fəg rig aman rig fəm mri wuogha yei awul abampadlag məng, aziu a fəm mri wuogha yei awul abampadlag məng, aziu ma fəm yei tri, aziu ma fəg tri akəng təg. Wuoghə suba yei nmfəm ri nkəg bai ri a finisau ama ziu abai sid woi, sid woi beh ma keid rig ashəng hwo kai ama shəng rig a fəg koh zwan rig re koh zwan bəm ma zwan tri toh ma zwan bəm ashe bo nau buwo ri.